Allor, se ij vuless, se ij vuless, putess viaggià dint a stu mumento, sicuramente andrei <hesitation> in un posto dove, arò s' sta sempre caldo. Dove c'è sempre venticinque gradi. Vuless sta sempre cu 'e pantofole e cu 'o pantaloncin, sempre. Ahh comm'è bell a stà <hesitation> svestito. Poi un altro posto secondo me <hesitation> è l'Australia arò vuless vivere. Sempre ne- ne- nell'Australia calda, dove sta 'a barriera corallina, stanno 'e <hesitation> tutte queste, tutt sti cos cà ca m' piaceno. I pesci colorati, i coralli, <hesitation> 'o mar. E <hesitation> Santo Domingo pur m' piace assaje. <hesitation> 'A 'na parte che non, che non ci jess mai è 'a Russia per esempio. Ca ij si, <hesitation> ij non <hesitation> non mi piaceno, so freddi. Paesi dove la gente <hesitation> è abbastanza cattiva sicond me eh, semp sicondo me. E poi <hesitation> il posto, 'o post chiù bell secondo me è semp Napoli. Io <hesitation> un vo- vo- vò viaggià annanz e aret però alla fine Napoli è sempre Napoli. E questo è il problema. È che Napoli ci rimane sempre nel cuore <hesitation> e ci e- e <hesitation> e non vogliamo mai allontanarci più di tanto. Vabbuò.